जापान एक ऐसन देश हे जो तरक्की बहुत कर लिहाज है अमेरिका के शरण म आके आऊ जब से बॉम ब्लास्ट होए है। हिरोशिमा आऊ नागासाकी म त ओकर बाद अमेरिका म प्रेशर बेनिस जापान के साथ देह म